بصراحة، سؤال شيق! لو سألتني بصراحة، بروح لبيت على شجرة ليه؟ بيت على شجرة هدوء وسكينة وبعيد عن زحمة المدينة، فيه هدوء وراحة نفسية، وبيكون محاط بالأشجار والطيور وتقدر تستنشق هواء نقي، وتقدر تعيش مغامرات في بيت على شجرة فيه شوية مغامرات وإثارة، وكمان بيتكون بعيد عن أعين الناس وبتقدر تعيش حياتك في خصوصية أكثر وبراحتك.